Min ni innde am Lukman, mi wodi espiriyans kugaal ngal ko lebbi jewigo e dow kugaal ngal. To on dokkiyam daama, on nanay belɗum kuugal am. Ngam mi waawai mu huwa daga bimbi haa ñyalawma. <noise> on gettama.